Për me kalu xhungllën vet fillimisht e kisha studiju terrenin, florën edhe faunën për m'i njoftë rreziqet, cillat jon kafshtë e rrezikshme ose edhe bimët helmuse. Isha siguru me pasë kpucë t'forta dhe tesha t'përshtatshme për kushte t'vshtira, t'ndryshme edhe një thikë kshtu me shumë funksione. Isha pregatitë fizikisht tu bo ushtrime, mandena edhe kisha marrë ushqim edhe ujë të filtruar me veti.